يعني نعتبر انه المتاحف الرومانية الجديمة هي افضل نوع تجريبا بين كل المتاحف الموجودة وتوا نشوف انه <hesitation> هاي الامة او هؤلاء الناس كانوا جدا جدا مهتمين بان هم يعملوا قطع اثرية جميلة جدا ان هي عارفين انه هاي القطع رح تدوم الف والفين سنة وراح تحكي عنهم.